ମାନିନେଂତୁ କି ଆପନାଂକୋ ସୋହର ରେ ଫଟାତ କିନା ଲାଇଟ କାଟୀ ଦିଯା ଜାଏ, ଜାଏ ଦୋରେ ସୋହର ଟୀ ଉନ୍ଧର ରେ ବୁଡୀ ଜାଏ। ଅପନେ ଏକ ପୁରୀ <hesitation> ଅବ୍ଯଵସ୍ଥା କୁ, <hesitation> କି ପୁରୀ ହୈ ବରତୀ ବେ, <hesitation> ଠୀକ ଉଠେ ସିଚ୍ଵେଶନ ଵିଶ୍ଵେର ପହୁଚ ରହେ ଜୀ, <hesitation> ସମସ୍ଵାଗତ କିନା ଲାଇଟ କାଟୀ ଦିଯା ଜାଏ, ଜାଏ ଦୋରେ ସୋହର ଟୀ ଉନ୍ଧର ରେ ବୁଡୀ ଜାଏ। ଅପନେ ଏକ ପୁରୀ ଅବ୍ଯଵସ୍ଥା କୁ, କି ପୁରୀ ହୈ ବରତୀ ବେ, ଠୀକ ଉଠେ ସିଚ୍ଵେଶନ ଵିଶ୍ଵେର ପହୁଚ ରହେ ଜୀ,।